Sɛ me nyɛnko bi rohwehwɛ dɛ n'akyerɛw botu mpͻn a odzi kan afotu a medze bɛma no nye dɛ, ͻbͻkͻ abaɛfor ntentɛn kɛse do akͻhwehwɛ etsitsir a wͻma nyimdzee fa dɛm adze yi ho na aboa no. ͻno ekyir no, mobosusu akyerɛ no dɛ ͻbɛpɛ akenkan buukuu a obohu na obenya ͻpɛ wͻ mu dɛ ͻbɛkenkan. ͻbͻhwɛ dɛ ͻbɛkan akͻ ewie na ͻdze n'enyi etsim mbrɛ wosi wͻhyehyɛ nsɛm yie, ͻno bͻboa ma woetu mpͻn wͻ n'akyerɛw mu.